احسن طريقة باش نبدا معلي هي كيف نفيق نصلي الصبح بتاع حاضر. اه وصغارى يفيقو من اول مرة نادين فيها من غير ما نبقى نعيط تكا ونادي ونعاودو نادى ونعاود نجي وينرفزنى بعدما نكون جاية نتخشش. اه نلجى كل شئ مريجى فمالحديث فمالخبز مسحقش معناه برشا احسن بداية للنهار بالنسبه لى وخاصه لما يكون الصغار فايقين فى البيت.